الشخصية التاريخية اللي أعجبت بها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي امرأة قوية، وعلمية، كان لها دور كبير في نقل العلم، وتفسير الدين، لما درست في حياتها حسيت إنها ملهمة؛ لأنها كانت نموذج للذكاء، والصبر، والإيمان العميق، وكيف كانت قادرة على التأثير.